Vietinamu tun ,oyi lo o ma dɛ ba be se ɲan, ba maba aziatiki ra bɛ'aso wure a'ere.donke be wure nɛ ba we we mun be so lowɛ matete. Han diya, han cɛrobe, cama zinrobe ,ma ba debwere buariro be.